ايي و الله إذا ودك توفر فلوس عندي لك نصيحة ، أول شي حاول تراقب مصروفاتك ثاني شي سوي لك ميزانية شهريي يعني هذى المزانيي تصرف قد ما تصرف و لكن يعني لازم مبلغ معين توفرو في نهاية الشهر، حاول تتجنب العروضات و التخفيضات و حاول تراقب وين تصرف فلوسك ايي أكتر الأشياء تصرف عليها.